Ma tiiä, et peris pall'oq eläjäq kasutasõq säänest strateegiät, et ku nä väega pelgäseq, sis nä lihtsält mängväq koolnut. Ma ei tiiäki, määntseq eläjäq täpselt tuud tegeväq, aga ma arva, et üts naist om jänes.